कुछ केक के नाम इस प्रकार होत हैं। चॉकलेट केक, वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक, बटरस्कॉच केक, रेड वेलवेट केक, कार्बन केक, फ्रूट्स केक, काजू केक। बनाना केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, चिप चॉकलेट केक, मोमोस केक, आइस क्रीम केक, पीर केक। इनके अलावा कई अन्य प्रकार के केक भी होवत हैं। जो विविध स्वादों से बनाए जमत हैं।